پیڈ تھائی۔ یہِ چھُ تھائی لینڈُک قومی کھٮ۪ن، یُس سٹریٹ فوڈ تہٕ ریسٹورنٹَن منٛز اَہَم ڈِش پٲٹھۍ پیش یِوان کرنہٕ۔ پیڈ تھائی چھُ اکھ ہلچل تٔلِتھ توٚمُل نوڈل ڈِش یُس چکن، شرمپ یا ٹوفو سۭتۍ تیار چھُ یِوان کرنہٕ۔ توٚملہٕ نوڈلز چھِ تُہنٛدِس پروٹین کِس انتخابس سۭتۍ ہلچل تٔلِتھ آسان- چاہے سُہ ٹوفو آسہِ یا ماز تہٕ ٹھوٗل۔